<noise> <hesitation> e kin xa ni wee' re'en <hesitation> rajawxiik que kinchap nan ni wee' kinb'an pinikyaj chiran <hesitation> tikal kin chapan kin b'an pinikyaj chiran kin q'axaaj laj saq'an niwee' pi jun chek <hesitation> lado che tikara' kin q'axaaj ni wee' jun chek chere b'a' tikara' kinchap laj ni xiyeb' kin xe niwee' xapa' taq ch'aqataq rimal le wa' kinchaap nejeel k'ax kirna niwee' ela' kel wii' kot'zeej kib'iix chiran er maal kinjuruuj kawuj laj niwee' ela' us taaj <hesitation> rimal la ch'aqataq ch'aqataq ch'aqataq kin chap taq <hesitation> niwee' la kin xeej kin xeej kinb'an laj kinkooj laj wii' xiyeb' la kin qas q'os keel kaan rajawxiik ch'ataq rimal la <hesitation> xa kela' otz' ke'leek xa kela' k'ot tichek k'ot kotz'eej chiriij niwee' k'o chan keel pinkyaj jun laj ru wee' jun ela' ki kib'aaj richaran kotz'eej riij laja laja awee' kachijiij taaj rimal kuuw ka chapaan e qa juruuj ela' kirb'an wii' k'ax rajawxiik che saq'tanaal chi saq'tanaal kab'an wii' xa kela' kas otz' laj kawee' kel kaan xa kela' kaste ripatziim riib' rajawxiik xu kaaj waljeek. <hesitation> qaxe' laj qawee' wa qaxe' taj que el kajloom rii' e nik'yaj qa wee' que que ch'ab'al ti chek xaq' patzpek chek jun qawee' e qa xe kab'an ka ka k'oj xiyeb' us tichek kijaaj ticheek mas wee' kiqalsaaj y k'ax rimal la rajawxiik ch'aqataq ch'aqataq y rajawxiik renejeel q'iij qaxa qawee' wo kaxat li qawee' k'ax kelek rimal la rajawiik kasian bien bien xa kela' k'ot k'ax karaq chel qawee' y k'oti k'ot kotz'ejeej ke'luul chipaam rajawxiik qachijiij li qawee'